الوظيفة الاستمتعت بيها أوالا اللسه يعني ما زال ذاتي شغالاها <hesitation> الي كنتا شغالة في عيادة بتاعت أسنان في <reception> ودي كانت يعني أحلى وظيفة أو كده يعني حبيتها شديدة